Do vallira fiyugo jamde chattudum. bedo fiya kujeji be mai ngam nasta nder mahol ko nasta kala babal be yidi fiyugo dum nasta joda pat ta vurta. kafinta en on buri nafturgo be mai ngam tappugo jamde.